الشخصية التاريخية اللي عجباتني وغتبقا تعجبني طول حياتي اللي كنفتاخر بها هي اعظم شخصية في التاريخ او هي شخصية الرسرول صلى الله عليه وسلم اللي كان واحد الشخص اللي مميز وكاع القبائل وكاع الاشخاص اللي عاصروه فداك الوقت كيشهدو للامانة ديالو والصدق ديالو او حست الخلق ديالو وبلي مكانش شي واحد احسن خلق منو